Ala la, ala la daaroo lemu. bayiri, <hesitation> niŋ <hesitation> niŋ i ye a hakkilutu hani. iii <hesitation> <hesitation> niŋ naanaŋo la ňaŋo be i la buŋo kono. niŋ i baamaa maata naŋ niŋ i kumata doroŋ i ka a loŋ ne ko a diŋolu le bi jaŋ., iyoo, aduŋ siisee, niŋ seeluŋo maata santo doroŋ niŋ siisee baa kumata doroŋ. siiseeriŋolu bee ka, bee ka janjaŋ ne. Donku, kantiliyaa oŋ dansee, niŋ kuu be keeriŋ, muŋ be i bataandi la i ka a foonoo ňoŋ ye le i danmaalu haa